نشكركم على هذه الفرصة اللي مش تعطيهالي وإن شاء الله نلتزم لتحقيق الأهداف اااا وإن شاء الله بنكون قادرة على التعلم وإن شاء الله زادا نحب العمل بروحي وجهدي وووووو.